warna wak senuka kou, lahabei akou suka agai warna kalaih, ajaou itou dabei tentu warna gadoung, warna biruk, warna bilem, warna sek, warna apuk, idak agai warna tapi wak paling akou sukalah laha ajau itou warna gadoung agei, gadoung wak peket ji, mada bei gadoung wak cair sama laie liko a gaduong agei wak muda-muda ji, da bei berapa tapi gadoung peket ji, ah ienlah senuka kou ajau, warna ien diak ji-ji den kou bah

Langit warna siyen biruk, tekakou mungkin buyak cahaya matalau jegem kawak cahaya ketulan kuman bumi jadi bawai

Ngadan-ngadan biteang akou bukan tao, tao angai wak biteang gak langit iyen cuma akou taao biteang bei biteang ayeng biteang kelip-kelip biteang ino ngadan biteang tujok lahabei sama laei tipo kou mun ayen peden a mahou jinih angai samalah ino ngadan iyen bulan dikelilingi biteang iyen lah umpama mun a mahou jinih mun a mahou da jinih eh da lah akou ku ji ji umpamaan iyen.

harap kou mudei lau supaya melou bak negara melou bak maju ji liko a kek kawak ji bak senang ji aneak-aneak umek bak sup bak kerja, meyabek kerja inou-inoukah ji dagen liko sendirik

Akou lok jadi a beguna jegem bak menuluong maseraket ataupuun adikakak telou wak memerlukan pertolongan.

Faedah jegam risiko pebak teknologi mun pasal teknologi yian idaklah jumek sebab telo ba penyieng bak mada telo tau tan kumek wakgak likou a kenan baka madak telo tau tukenglah bak mengelalak wak geji mau pasal risiko lalai telo bo yak lalu da kena subet keja keja malar un gak telephone atau gak komputetr yian lah risiko ayieng bagi kou. Mun bak pasal teknologi yian.

Teknoloji bangsa telepoh lah selalu nebak kou ajau sebab ayen kena nebak kou menyelesai kerja kou jegem diyak kena bak subet lapuran kerja kou jegem diyak jegem kena bak mebawen ji gak masarakat ino-ino ji wak bak kena taao kou jelau-jelau

Sejarah wak ga likou melo pun idak angai ji semadi setugau gak likou melo sejarah ayieng terdengah kawa bagi melo a likou melanau.

Pasal iklim telo berubah yianlah mungkin kerana idak angai kayu-kayu ataupun gu'un-gu'un ngak timbang. Bak a pekebun kelapa sawit jegam jalan.

Nasihat kou gak sakai wak jawok kuman lebok mun a iyen rindu gak keluarga-keluarga doloyen dabei kek lah telo bei teknoloji telepon kan telepon lah gak saudara mara telo gak a jawok iyen. telepon ajau puon pebak video kena bah bak pegui jawai mun telo rindu angai, kak lah laei telo diyem un dabei bak serita dabei bak mapoun a an iyen udah ngak susah agei ngak iyen.

Aktiviti projek kretip wak penah kenereja kou yenlah mengajer rentak-rentak tarian, bunga-bunga tarian baou sereta subet tarian-tarian baou, tarian-tarian tradisional gak aneak-aneak umik.

Pihak sekul jahak tina tama kena tolong menulong kena tina tama kena mengajar gak lebok subet samalah tuisyen lah gak sekul anek telo menumpukan pelajaran kawak iyen ji kawak telo mengajar gak liko telo

sukan wak senuka kou ienlah pisak badminton, kadang pisak ien bei single, kadang-kadang bei double atau senaman wak senuka kou senaman tarian yoga bak miweak lasei, badan pun ringan bila baih senaman

Sabjek senukakou gak sekul yenlah biologi. Biologi telou taao ji a semua bekakaih ataupuun urat-urat dagen badan telou serta fungsi loyen

Matek amahou wak bateng panaek, o petaeak. Mun petaeak itou selalu siyen ndalah debei nejagalah tapi tinatama wak gak dawek, kena unlah menepad-nepad. Panteang siyen, nda kena subet eyen, nda kena kudok pebigag, kak mesek tuala, inou, mengelilieng tengok, kak mejait, kak [tut] inou ngadan [amm] eh inou ngadan wak pakou yen menateak, kak menateak pakou gak didieng a yen wak inou angai palei angai yen. A dana lahabei yen nda kena.

Jareang angai tan keluwerga kou peserita pasel sejarah asal-usul deloyen sabei sebab melou ajau gagau gak diri melou masieng-masieng sebab yenlah melou ndabei masa bak begupul sama sereta bak peserita pasel sejarah dirik

musim wak dagen liko melou sama ji ajau, idak angai buwak, buwak dabai, buwak dian jekan pun idak, bubuk pun bei kawak-kawak ji

Rasa kou puon makau jawok sama lah rekreasi sebab ayen kena bak subet telo eksasaih bak subet badan telo bak jadi lebeh sehat bak idak keluwar lasei wak iyenlah ji siyen sama jegem eksasaih.

minou langit warna biruk ahh, minou langit warna biruk susah agai tan bak memikir eh, a mungkin kawak oxsigen gak baaw ien ataupun inou ngadan laie likou putih, ai seluk lalu tan agei akou, bak pedegah liko Melanau pun susai agai cuma a bagi koulah langit ien dicipta Tuhan a nyadin biruk supaya jiniih ji den telou, an awan warna apukkan a beza mestilah beza langit biruk awan apuk, kenalah telou penden awan ien bak jadi ujan bilemkah inou ienlah keindahan alam

Mun bei masa akou suka bak belajer hobi memesei, akou lok kuji tan tan gaya memesei mun ku tan tan gaya jekan tutup upan jegem pesei

Biyasa siyen mun akou pebak hanpon tou bayar bulan un sebab pebak postpaid ngadan iyen eh. Mun sabei barouk lah prepaid ajau ito agei bei lah kawak prepaid lebeh suka pebak postpaid jelakau bayar un.

alakei jahak a mudak masyarakat lahabei pesapur dagen diak agai ji, loyien dabei mengira a ien mudakah ataupun a ien lakei semua pesapur, kena tulung menulung dagen masa kesusahan ataupun kesenangan dagen masa a matai reti ien ataupun a kawin selalu tulung menulung gak liko gak kapoung gak spesili lau ienlah em em

Servis loyar gak likou melou itou, [armmm] selalu en servis en [a] melalui inou ngadan laei mujun a dengah, loyar itou diyak, loyar itou kena menuluong a, kena bak menyelamet a, kena bak cerita diyaklah. Tapi naseng kou ajau itou pedeh angai tan, pedeh angai tan bak inou ngadan melenyou tan sibet a getan yen. Inou angai tan rasa kou tan aan tan rasa damai lubeang naseng tan itou tan

A matek a mahou a betayik mungkin tina siyen atau puon janek siyen ataupoun mungkin metua siten sai bei a free atau dikakak siyen.

Mun akou bak belajer sekil, sekil wak paling akou lok akou belajer yenlah hacker. Supaya akou kena hack idak angai data dagen dunia supaya kena bak menuluong adikakak

Cabaran sama ji gak likou louyen bak mekeang bisnes. Sama ji a kek ndabei mapun ataupun bareng yen idak angai a pejaja, jadi a kek ndalok mapun atau bareng yen mahal angai. Jadi pun a kureang mapunlah ataupun samalah kuwihlah ndabei diyak nyam nejaja nou, sai bak melei.

kasihatan wak paling akou megieng adalah a lubeng likolah sebab ajau itou kerja pun idak agai stresslah eh, a kek pun stress pikiran, kasihatan pikiran serta kasihatan mindalah paling membahayalah rasa kou, sebab ien debei den a, piked den a, miseng pun den a, mun au buyak inou ngadan serangan jantung den a, au buyak kanser den a au pedih buduk den a tapi pedih nasang serta pikiran ien debei a peden terut terutama sekalilah a suka-suka medepih lubeng nasang un

Makau jawok da lah rekreasi sebab mun kaau makau jawok kaau pegui ji bangunan atau keindahan alam gak giyen bei rekreasi bei sukan ino ji wak isak.

Biasa siyen takan telipon paa wak debei diyak laen servis wak nda diyak yenlah wak jawuk kuman likou takan kediaman a, takan a diyem, yenlah selalu angai subet laen debei diyak.

Ako lah selalu angai bak mengajer anek-anek kou cara-cara cara mengguna duwit keman lahabei angai telo belajak doloyen bila telo belajaklah belajaklah aa mengikut bajet telo mun telo kena seratus seratuslah duaratus dua ratuslah kak telo lebeh-lebeh keman iyen telo supaya lebeh iyen nedipeh telo diyak-diyak kena bak telo rawon kena bak makau iyen-iyen.

A tenabawen kou mun pasel penyakit mungkinlah lo doktor ataupuun misi a jaga gak lebok sakit yen ataupuun gak klinik.

Keadaan sekul takan kou ajau bei majulah ji bukan ji lahabei ji sekul melo lahabei ji buduok den dibak ngak-ngak debei kipaih ajau bei kipaih min ngak ji sekul bei aircon kadeng-kadeng bei sekul wak diyak ji jumit bei aircon jalan puon diyak ji dabei ji lahabei tepik a debei pebak kasut debei pebak selipar kaki ayam iyen tanak tepik gak buduok ajau seneng angai ji.

Idak angai teknoloji kena neguna diyak dagen bidang pendidikan tertuma siyen AI sebab AI iyen idayak angai kena bak pedengah idak angai bak menulong cikgu-cikgu atau anek murit pasel belajer.

a pisak musik atau a menulih lagu a senuka kou, ienlah habsah hassan, sebab loyien lagu sien puitis agai

Wak ino bak sibet supaya badan sentiasa sihat. Eksasaih lah, suwab-suwab ito eksasaih lah eno ngadan ito pinat serta wak eno makau mapun guwon kah pingah balau lah a dana lahabei angai puma mengeleng balau pejaja balau lah loyen idak-idak pebak tenaga skerat. ajau ito kudok bau keresik otek berpikir puon terouk angai.

Cara bak, bak memajukan dirik ji ajau mesti kerajaan bak setabil, seneng bak, bak aneak-aneak … aaa… pinyeang kereja gak likou sendirik. Nda ibuh perelu bak, bak beleleang mapun likou a. Jadi kemajuwan likou pun diyak, nyadi kena telou bak memajuk diri telou debei dengan ..aaa… pendapatan telou diyak

A pisak musik atau puon a subet lagu wak senuka kou iyenlah composer terdengah siyen tao menyusun lagu bak taah a idak.

ajau itou sama laie a menteri baau itoulah, Malaysia madani, Malaysia pidok kebajikan serta sosio ekonomi gak liko-liko umik, bila nga deloyien menulung deloyien secara bisness, pidok subsidi, pidok pengetahuan gak deloyien tan aan tan supaya deloyien kena bak melaku barang-barang deloyien, bukan gak lubeang liko un , gak luar liko pun deloyien kena bak pejaja barang-barang ien

Akou pinyieng servis loyar gak negara kou, kadeng - kadeng kuman sakai - sakai, mun nda puun akou akan pebak Google bak pinyieng loyer wak diyak

Maseraket mun gak likou especially gak likou Tellienlah, bei inou- inou yau a mataikah laju maseraket mapun telou, yenlah telou samaji a keluwarga yen mesti bak diyak gak a kapuong, kak bak subuong-subuong ji, sama kawak masa a kawin a, bila bei a matai telou bak menuluong loyen, bei masa telou susah loyen menuluong telou gejiyen cara telou gak a kapuong. Kak telou bak bila kerja seneng bau lalu uduong laei a likou jadi telou nda taao gak a sai a bak menuluong telou

Wak sejarah belaku wak najer gak sekul, sejarah gak likou a, sejarah gak likou telou debei sereta sejarah duniya. Sejarah wak masa lahabei selalu a yen sejarah pereng, pereng tan an tan telou nejajah likou Britih, nejajah likou Jepun, sejarah James Brook cara deloyen memerintah telou lahabei. Sebelum yen kan kah telou di bawah likou Brunei. A yenlah sejarah wak najer me.

Wak nebangga kou, samalah mun likou ngak maju, sai nda bangga. Pendapatan loyen diyak. Jadi aneak telou bak pinyeang kereja pun seneng. Mestilah telou bak membangga wak gejiyen bukan wak pepereng inou ji , wak yen ji bak nebangga telou. Likou kek pepereng telou susah payah bak minou loyen kawak. Ndabei guna yen ndabei asil yen.

Benateang wak nimen wak biasa dagen masaraket kou iyenlah asou sieng patok itek siyaw baguong a baboi.

Bisnes wak kenereja likou melou itou macem-macemlah. Lahabei bisnes a likou melou pejaja wakkan, pejaja bajou, pejaja maih, pejaja kapet, macem-macem ji bisnes tapi kapet selalu nejaja a likou Indialah, likou tambi sama laei melou tambi bilem begalem. Mun wak inou yen wakkan yen wak pesalui yen a likou Kinalah pejaja yen pebak salui deloyen pejaja yen. Ajau ndabei agei a pesalui, memin gak kedai, gak kedai un agei.

Benateang wak biyasa dagen nimen dagen masarakat melou sama ji itiek, siyau, sapek babui wak nimen dagen masarakat melou, manuok, macem-macem ji manuok, burunglah reti yen a. Gejilah ji wak nimen dagen masarakat melou idak masa ajau.

Bangsa wak bak pindah gak liko kei yian lah kina bangsa wak suka business gak likou kei pegui tan cara loyin business

Temujanji gak doktor, mula-mula yen telou mestilah negui en, inou ngadan itou... A makau masuk un. Un telou pedeh, an kuman yenlah bak subet temujanji. Mun bak temujanji lah un lah, akoupun delok tan bak jumpa doktor bak minou penyakit yen. Mun telou pedeh in lah, masuok un gak doktor yen dengah ino penyakit. Bak paya-paya bak temujanji kecualilah mecek badan nou yen kesihatan nou yen kugai-gai. [a]... Yenlah inou adep

Muzik wak senuka kou yenlah irama perlahan sebap diyak yau bak taah linga telou bila menaah

Akou pebak henpon nda kawak, mengikut ji keadaan kawak. Mun selalu angai gagau tan, deraihlah pebak a. Mun ndabei inou-inou, ndabeilah sebab bagi kou henpon itou bagi koulah nombor duwa saji bak-bak masa susah un. Bukan masa pisak-pisak un henpon wak ndabei penting telepon kawak. Jiyen.

Buk atau serita anek-anek umit wak diyak kena tao iyen lah buk pasel pendidikkan pasel mengormat orang tuwa kuba kubajiji tolong menolonj.

ajau bank bak gerenti duwit miaw, debei tan rasa kou, debei tan bak gerenti duwit miaw tapi mun bank-bank bankrap bei ansuran, hairan kawak tan da yeh mun bak a cumak ajau mun duwit telou miawkah ataupun tenikau a kah, komplainlah agei komplainlah gak pulih, gak bank, ien un tan cara telou bak inou bak bak gerenti duwit ien da miaw, a ien dalah akou taau ien, bank ien pun debai inou-inou

Ajau itou masaraket kena menuluong a wak memerlu kuman kebajikan wak sibet kuman dagen kapuong puun bei kawak, kuman kebajikan kerajaan bei kawak.

Eno filem isak tibi atau isak senuka kou. Serita korealah ataupuon serita penyiasatan lah a iyenlah wak senuka kou ajau lebeh kuman iyen dabei tan akou bak pegui serita-serita kieh agei mun bak ino ngadan laei telo bak suka-suka malaih tan agei akou.

Cara bak betemu doktor telo mapun kelinik lah selalu siyen bei apoinmen liko ajau temujanji liko melayu ..aa.. geji lah teo bak betemu doktor mun gak liko mun da giyen da kena telo bak betemu doktor un.

Wak diharep kou mudei lau neh, sepaya aneak umik kena belajer percuma serta kena bak belajer makin bau

Budaya melo a matek a matai siyen selalu a segak a matai iyen mun a tama matai anek atau puon sawa siyen mun anek matai mungkin tama tina siyen matek

Wak sibet kou bak jadi tanda lau kou kenasusou akou senang agei akou kenasusuo jelau lau bulan lima lau iyen adalah hari pekerja lau buruh debei tanda kek iyen ngak jadi tanda tuo lau cuti kuo supaya bukan iyen akou adep kena celebret memin memin a lubeng liko terutama agei pekerja-pekerja wak gak liko malaysia gak liko kek nda kuo tao paya loyen menyabut lau pekerja.

A tokoh sejarah atau a tebileng sabei kuman likou melou yenlah a Tugau ngadan. Siyen kena meritah likou saji sukup pawut sereta tebileng angai kawak.

pasel wak khawatir agai dagen negara itoulah penyakit berjangkit sama ji kovid ji wak selalu wak senang agai berjangkit ataupun mungkin ji penyakit tv

Perasaankou tutui sukan berkumpulan lebeh diyak agei, lebeh meriah, lebeh bersemanget kuman sukan adep-adep

Awan gak takan kou kelabu jegem ji bak ujan-ujan selau un ji nda bak matek makem supaya loyen bak pahak ujan.

Likou melou idak angai berubah keman, keman dana sabei sapai ajau. Dana lahabei gak likou melou bukan je seneng bak mapun. Lahabei pebak bilun umik un. Yen pun hanya orang tertentu un kena mapun KL. Bei pebak kapel lah, pebak saluilah, pebak ekspreskah. Mun bak pebak jalan daat, huh, minta maap sama laei a, guwun min ndabei jalan lalu bak pulik Mukah.

Dagen budaya kou a matek a bak matai iyen debei kek biyasa siyen saudara mara sawa anek mun a yen bei anek sawa mun bei sawa biyasa siyen saudara loyen un

Wak tubok ngak nimun atau behasil ji nimun kou yenlah pokok kuwini. Pokok kuwini yen selalu angai pebunga jegem pebuwak. Yen un ji wak nimun kou

Serita radeyu heh cats fm lah tapi iyen bukan serita telo menaah loyen beluyar serita ... supaya bak menghiburkan tan pisak musik, pisak lagu..ah iyenlah serita radeyu wak tenaah kou an ajau nda lah bei kek mun radeyu kek pebak ino ngadan spectify manaah musik un. Iyen lah tan rasa kou daripada wak suka tenaah kou.

. Tokoh sejarah a tebileng angai kuman negara kou, mungkin kawak a penulih buk samalah Dato’ Dr. Jeniri Amir.

sekul gak kapoung melou ajau itou, sekul baau jadi debeilah komplen, da sebelum itou, sekul dana diak anang idaklah ji rusek gidei ginan, itou ngak bei sekul baau, rasa bangga tan, ngak bei sekul baau gak kapoung ji ien

Wak nebanggakou yen lah likoukou debei sebap likou telou ngak maju

Musim atau masem ji lau gak negara kou iyen musim sejok musim pala lau ujan lau dudoh lau kekelat atau puon lau bungaih.

Kemajuwan teknoloji wak pikir kou, bak pigek bawai kualiti tudip kou yenlah teknoloji AI. Teknoloji yen kena men menuluong idak kereja

Hal jegam tina tama bak mengajar aniek-aniek kei mun gak sekul selalu an lo yian a mengajar bukulah teori samalah likou putih mun likou melanau inou ngadan secara buk buku buk laei likou melanau mun gak lebok bagi kou lah mengajar aniek -aniek supaya lo yian bak kena berdikari tan an tan cara-cara ba metoh lebok supaya lo yian tau tan an mudei lau bak metoh lebok ka bak miher lalu ji.

Mun kena bak belajar ino ji skil, skil komputer lah paling too tan bak belajar sebab skil komputer ajau ito iyenlah skil wak baao-baao kaau taao gak komputer senang kaau gak gaan-gaan kaau diperlu a.

Aktiviti atau wak isak nisak anek dagen masaraket melo iyenlah isak siban isak kakeang isak asin isak pelim isak tuwon isak giwai.

Manaah sakai wak buyen, buyen kuji-ji. Buyen buyak inou ngadan laei telou a menaah wak serita-serita wak ndabei diyakkah. Mun buyen serita-serita ndabei diyak sumak akou madak siyen kudok un, menaah unlah, menaah. Wak inou senerita siyen min-min. Biyer siyen meluwah min-min wak lubeang naseng siyen. Telou menaah un kaklah telou peserita kawak. Mun telou peserita nda nyadin inou-inoulah.

pasal pebak cara bank online itou diak sebenarnya, ien lebih memudahkan cara manusia bak bayar duwit bak melei barang kuman online

selebriti atau pelakon a senuka kou ienlah seniman P.Ramli sebab cerita sien diak tan, contoh bak gui kelo masyarakat

Debai logik lalu ji soalan ito mun ba pidok cara ba bayar serta melo ba betukar barang duit cash ,kad kredit serta handphone mun pebak menukar b yian kan mun duit cash, barang yian suka sama suka yian da lah bagi kou mun duit cash kad kredit dan pebak hand phone touch n' , go yian wak pebak hand phone samalah likou kei liko melo pun bei wak geji kawak.

pasal akou kenaan telepon batui lauih ien wak bei free oper a oper a bayaran a bulan bei free bak telou pat bulan kah ji, ienlah getan

Nasihat kebeji ji, inou ji nasihat

Sukan diyak bak negoi iyenlah sukan track and field eh musim olimpik ito akou suka a pebiyah iyen sai a kajih laju pebiyah.

Aktiviti atau projek kretip wak sibet kou eh, mengait, tampuong seribu, inou gak ehh, subet bajou sereta a wak heh wak sibet kuman keretih yen, binteang, subet manouk, subet kuteak, subet mangkuk, subet kamera, mengei, menganyam inou ngadan menganyam eheh, inou ngadan laei likou a menganyam ketupat. Bak subet pan yen bei tan jumit tapi ndalah kalup lalu. Wak inou gak bak sibet kou eheh

Akou menjaga badan jegem kesihatan kou, akou senaman jegem akou mengaturkan a makanan kou, makanan wak sihat jegem kak idak angai keman wak temih jegem masin,

kutan akou menjaga kasihatan, kou selalu exercise, selalu aktif, joging-joging, makau-makau kak pateang un, selalu exercise

serita wak nidok a tipou kou lahabei gak kou, wak kou ingat sapai ajau, Serita wak tipou ayeng melou se gena, wak naman lubeang Sungai wak inou naman a tama a yen lubeang sungai supaya a ien bak meyelamat kuman a sawa a ien, sebab tipou ayeang melou ien lahabei bomoh, mun da senalamat se gena ien, pajih buyak tipou melou ien, debei siyen bak tudip sapai, sapai a ien kena pesou paneak memin.

Cara subet temujanji gak negara kou yenlah telou mapun gak kaunta bei perkhidmatan gak giyen, paya ji telou bak betemu jegem dokter.

Wasiek wak suka bak nebak kou wasiek wak diyak tan gak biyaih iyenlah wasiek senuka nebak kou debei bak petilek gidi bak petilek ginan waksiek wak sesuwai tan warna-warna iyen warna wak sesuwai gak kou iyenlah wasiek wak senuka wasiek selebaih iyen nda lah milek kawak tan akou nda kawak nda bak memilek.

Akou lebeh suka dagen lebok sebab dagen lebok telou kena relex. Telou puun kena eksesais gak dagen lebok jegem mun gak luwer lebok, mun ujan puun telou susah bak serimoh

wak imun wak selalu den kou, ienlah sayur sekuk manih, buwak belimbing, sayur retek, sayur sawi

Cerita bup wak aneak - aneak suka ajau itou yenlah cerita katun. Aneak - aneak aneng suka cerita katun, terutama katun wak jenaka- jenaka

Cara kou relek jegem menjaga pikiran kou iyenlah akou akan memesei da kira bei kah kena dabeikah kena asel akou memesei terutama memesei udeng.

seni bangsa wak senuka kou ienlah seni a tarian Melanau tarian bulok ataupun tarian alu-alu

Mengundi gak takan melou, mengundi secara rasialah. Melih inou pebak ic, mesti mauk direjista siew. Tapi ajau adep tan-tan. Umur a kek 18 taun, autometik un agei ngak rejista ngak kena mengundi. Ndabei payah agei matek umuor 21 taun bak mengundi, bak miliek YB-YB telou yen. Ndalah ji dana. Aneak a 21 taun un, yen puun mesti mau rejista eing baruk kena mengundi. Ndabei kena bak mengundi teruih, pen piliek udei ngadan, gak gaan kawasan-kawasan nou mun kaau bak mengundi. Yen mun ikut alamat lebok gak gaan kaau mapun.

Bak mula bisnes gak likou melou itou. Idak angai kawak peruntukan wak nidok kerajaan kerajaan bak telou bak mula bisnes. Sabsidilah, pidok mesinlah, pidok gianlah tapi yang akou ndalok yen deyen miliek, miliek sai a di inou bak bak inou bak nidok sabsidi yen. Bei kawak menipu bah subsidi yen, mada bei pebak deyen sumak deyen pejaja baliek wak inou. A yen akou nda suka. Wak ngak nidok kerajaan diyak-diyak nejaja mapun a. Beilah diyak tan getan yen.

Sabei cuaca mun ujuong taun tan singoh, awel taun tan singoh. Dagen lau, dagen taun, dagen duwa taun tan lasuk tapi ajau itou nda tentu tan. Kadeng-kadeng ujuong taun tan lok lasuok. A kadeng-kadeng lubeang bulan 4 bulan 5 geji lok, lok singoh. Nda tentu tan agei cuaca ajau itou.

ji kerja kou lok ba nyadin, ienlah ketekis sebab akou lok bak megajer aneak-aneak, a dikakak bak taau lebih dalam pasal Tuhan

Wak ne bangga kou ajau debai idak mungkin dibangga kou ajau adalah bak pidok hidupan senang aniek aniek ko ajau bei idak kerja lo yian kerja ngk senang ngak ajau jelawaih engineer, jelawaih jadi bartister jelawaih grafik design apah japah yian agei fom 5 yianlah kebangga ko ajau kei debailah kebangga kou egei.

Jalak ji wak patut bak sibet supaya badan telou sentiasa sihat yenlah telou sentiasa bak bersukan. Lubeang jelau yen terutama en bah abei-abei ji bersukan ah eyen akan menyihatkan badan, menyegarkan minda jegem kawak sentiasa aktif supaya telou fit lubeang wak inou-inou ji bak kenereja telou jelau-jelau

Lih wak kan sihat wak berkhasiat. Melanau itou suka angai keman linut, linut wak sibet kuman sei. Sei balau sibet nyadin linut. An baih yen pulem, pulem jahak inou laei ngadan laei telou segala daun, retek, tak lah, wakkan, wakkan tak, keman paa siyau, keman inou ngadan libut, keman eh macem-macem un, wak inou agei ngadan en kacip patimah, paa siyaulah a wak yenlah suka nulem a likou Melanau. A likou Melanau suka pulem yen jadi khasiat badan tapak kuman umai jeb, a wak suka kinan.

Sebab tuu dagen masaraket bak pin..pindah takan kek yenlah bak pinyeang rejeki bak menudip keluwerga supaya keluwerga loyen kena bak mekat